Suni nu kakaánti jinaáti ka ka keeta'anti jina'ati, ka kusiisiti jina'ati ntí ka <hesitation> sa'ati jina'ati suni este te nu tu ka jinita'anti chi kakana'ati nina'ati.